﻿Eki taari ekyomugisa mubwomeezi bwange kikaba obu twaali nitujya kukora ebibuuzo bya senior ya mukaaga, eki ekiro kikansaasa muno, tukaba twataaha mu, tukaba twaataaha, tukaba twiikaarra tuti then nituja kutandika kukora ebizaamu, mukama weisomero yeija mu class, mubaana abu yasomeremu abakaba nibabanja school fees nanyowe nkaba mbarumu, ekyo ekiro kikansaasa muno mubwomeezi bwange kandi tindi kyebwa